Allora <hesitation> la mia musica, la mia musica p' quanto riguarda 'a me io amo il Jazz, il jazz, blues, questi sono i quelli là che io ascolto, anzi ho un una raccolta veramente anche importante di CD che adesso non si utilizzano più, però <hesitation> sento continuamente musica jazz e musica blues. Da ragazzo p' fortuna dint' 'o paese mij che è Cava de' Tirreni negli anni Ottanta ci sono stati i più grandi concerti che so stati fatti a Sud Italia, pecchè c'era una persona veramente di fiducia che stava a Cava, che era Ciccio Billazzi e che organizzava i concerti più belli del Sud, da da Pino Daniele, agli, a Lucio Dalla, ai Pink Floyd, <hesitation> tutti tutti tutti quanti, quindi io, s' se aggia dicere che tengo una preferenza che ascolto costantemente 'a casa mia, cioè quando sto a casa, 'o sabbat, a dummenec, oppure quando ho il tempo di potermi dedicare veramente un pò di tempo p' me io ascolto 'a musica jazz, però nella mia vita da ragazzo, ij agg stat veramente una persona che ha ascoltato un sacco, ma un sacco, un sacco di concerti, forse chellillà chiù bell dà vita mij <hesitation> è stato Bob Marley che avevo quattordici anni, che mi hanno portato a verè. Poj m'aggio vist i concerti belli che so andato, ne ho visti talmente tanti che se t'aggia dicere Quale è 'o concerto chiù bello, oppure la musica chiù bella che preferisco non lo so, comunque spazio, spazio tantissimo. Adesso avendo pure i figli che si stanno sentendo questa musica nuova, che è questa rap, che è quella che che è anche avvicinata da musica tradizionale napoletana. Questi ragazzi con, che ci sono, mi sono avvicinato anche a questo pecchè secondo me la musica non ha, 'a musica nun ten età. 'A music nun ten, nun ten politica, 'a musica, 'a musica è è è ciò che, è la cosa più bella pecchè quelle note che si prendono, quante musiche e quante cose so state fatte diverse da quanti artisti? Quindi la musica è talmente bella che che che che in qualsiasi momento o di tristezza, o di felicità, o di qualsiasi cosa, se ti miett t' sient stu bell 'nu bello piezz fatto bene da un grande musicista, secondo me t' fa passà 'a tristezza e come t' fa passa anche la la la felicità. Quindi <hesitation> è veramente un volano importante dà vita nosta. Io sono un costante, nel senso che in macchina ascolto musica, 'a matin ascolto musica. Sempre ascolto musica. Chiaramente quando posso. E mi mi mi mi mi ri, veramente mi riprendo a volte dei tempi per per ascoltare anche la musica di quando ero anche un pò più ragazzino.